أول ذكرى أتذكرها من طفولتي، يوم طحت من الدريشة، كنا بأول دور، وطحت من الدريشة بالارض، بس ما صار لي شيء الحمد لله، بس هذا أول شيء أتذكره إني كنت طفلة، وطحت من الدريشة.